﻿كتغلف الهدايا روح شري هذاك البابيي <hesitation> شريه من عند ليبيعو الك-كتابات دو بريفيرونس، جيب بابيي شباب حطو فوق الطابلة، حط الكادو نتاعك في الوسط او ميليو، امبعد غلفو ابري دير سكوتش <hesitation> اشاك فوا ط-طبق هذاك البابيي ديرلو سكوتش ديرلو سكتش حتى تغلق كامل هذاك الهديه.